दोग्री ने रो ती तीन्द्रे बच्चेडा रो चे दोग्री काई। जो गड़ो उकरे ती चेबी उकरे ने चे काहिं खाई। ने ती चेबी खाई ने तीन्द्रे पुछल जाई। ने जे गोधरा रो चे। तीन्द्रे जे एक लाइन मा चाले ती गोधरा चे तीन्द्रे चे। एक धम कुदे ती सूप कुछ जाई ती उसा करें। चे सीख सीखे ने जे सूप उसा रो की जे तीन्द्री आईसे। जे काहिं पीला ने रो ती चे तीन्द्री आईसे। जे जो उसा करें तो उसा सूप करें।